کام ایئں ہتو کہ بچپن تو سوٹھو گزاریو، ان بیزی وات جوانی بھی ماشا الا سوٹھی گزاری باقی ہوے تو تنیں خبر سیں عمر نیں حساب سیں عمر رے حساب سیں ہوے تھوڑو ڈوکھیو ٹیم تنگی آوے گئی سے، کہ بچپن واڑو بچپن تو بچپن ہتو، ایئں ری وار جوانی ری تماں نیں ہوں جوانی ریں واتاں سنڑائوں، جوانی ماں ایک مثال سے، ظاہر اے ہوں جوان ہتو تاں رے ہوں ٹیہہ روپیا تاریخ ہتی تغاری ری، ہوں سوٹ بھیگو زاتو تغاریوں نیں، ماں رو استاد ای ناں ہنبھڑاتو کہ ای کام ہوشے، کمرو ٹھورائیشے پنڑ میں ذہن لگایو، ذہن لگایو ای کہ توں بھلیں موں نیں بھلیں ہنبھڑائے پنڑ منیں ذہن میں ای سے کہ ایوے حساب سیں کام تھائیسے تو رازکو کام موں شیکھیو، بلکل ہوں جوان ہتو موشاں ری ساوک بھی ناں ہتی، جوانی رو ٹیم تو جوانی رو ہتو، تو ایوا حساب تھی بیلی کام کریو سال ڈیڈہ تغاریوں اپاڑیوں، محنت کری جام دہندہو کریو، مائیٹاں نیں بھی کمائے کھورایو، چم کہ جوانی بادشاہی ہوئے تی ان طاقت بھی ہتی، کوئی جوش ہتو، کئی ایوا حساب کتاب ہوتا تو بدہی واتاں نیں مونہہ بھی ڈیتا کہ ایوا حساب سیں کام دہندہا بھی جام کریا ایم کرتا کرتا تغاریاں نوں کام کریو، ٹیہہ روپیا تاریخ ماتھے بہ ٹے سال وری ایئے ناں چھیڑے ہوں آوتو رہیو آنپڑے ماں کنے آیا تو ایئں ملوا جیوو کر رات نوں مل ماں ڈوٹی جڑی، مزوری نیں حساب تھیں بنی، ائیں سبزی بھی واہوی، موٹو فصل بھی واہویو، کمند بھی واہویو، مزوریوں بھی کریوں، تغاراں بھی اپاڑیاں ائیں مستری واڑو کام بھی کریوں، پسے آئے لاگیو مل ماں، ہوے تاریخ جوانی ماں بئے ہزار بئے ری وات کرے رہیو سوں، تاں رے ماں رو ویواہ تھیل ناں ہتو، تو اتارے جوان ہتو تو بئے ہزار بئے میں کام کریوں سٹھ روپیا دہاڑی زڑی، سٹھ روپیا رے حساب تھی موں تقریبن باراں مہیناں میں کام کریو، باراں مہیناں میں میں کہے تا رے پورو سیزن کام کریس تو تاں نیں بونس زڑشے، ناں تے نیں زڑے، باراں مہینڑا پورو کام کریو پنڑ بونس ناں زڑیو پنڑ دہاڑی ای سٹھ روپیا، رات را ماناں چوویہہ کلاک کام کرتا دہاڑا راں جیوو کر باراں کلاک چھوٹی رات ناں باراں کلاک ڈوٹی ہالتی، اے ماں ای کام کرے سائیں ہوارے روں ہوں زاتو ماناں گھرے، ماماں رے گھرے زائے ماناں چانہیں پی، تنے نانی ماں ری ماشا الا حیاتی ہوئی تو اماں نیں زاتا روٹلو بھی ہالے، چانہیں بھی ہالے تو چانہیں بھی بئے کوپ پی ناشتو کری وری ماں رو کام ای ہوئے کہ سبزی واڈھنڑی، سبزی واڈھوی ائیں ماماں نیں ڈیوی ائیں تھی منڈی ماہویں ویسوی ماں رو کام واڈھوی ایئاں ناں روانا کرواں ائیں بیزی وات پسے وری امیں بیہوں نیں، چم کہ جوانی ہتی، طاقت بھی ہتی ائیں وری مال روں گاہ کرووں گاھ کرووں، کتر کرووں وری ایئاں نیں ناکھووں وری کلاک ڈوڈھ آرام کرنڑو، ای بھی ضروری سے، چمکہ رات روں کام بھی کرنڑو سے مل نیں اندر پسے نتھی کرتا تو نتھی امیں آوتو، چمکہ بیزا بھائی ماں را بیہنوں نانہیوں تھیوں، بھائی بھی نانہا ہتا تو ای بھی کام کرووں سے، سنبھالنڑو سے مائیٹاں نیں بھی سنبھالنڑا سے، ناہی ٹہی سے ایئاں نیں بھی سنبھالنڑو سے ماں رے خود نیں بھی مثال سے شادی کرنڑی سے، چم کہ جوانہ ہتی، طاقت بھی ہتی شوق بھی ہتو، تو ہر وات ہتی جذبو بھی ہتو ہیک مثال تو ہر وات ای ہتی ماناں کہ کام جام دہندہو کریو، مل میں کمانڑاں، دہندہو بھی کریو، بھاجیوں بھی واڈھیوں، آنپڑے کام میں لاگیا، ہر ہنر ں ماشا الا پنڑ ای تجربو نیں سیکھایا کہ کئی میٹنگ میں جانونڑوں سے، کوئی جلسو سے، بس کھادہوں پیتوں آن جوانی میں امتھی ونجانئی، شوں کہ کوئی میٹنگ وغیرا میں ناں جائی سگھیا تو ای حساب تھی جوانی بدہی کھوئی لاشی، وقت ماناں جوانی واڑو بھلو ہتو ہیک مثال سے بچپن تھیں لے کر جوانی واڑو وقت ای ہتو، ائیں ڈوکھیو بھی سے، نتھی کرتا تو بھی کرنڑو سے، اتارے مجبوری سے چمکہ آنپڑو اولاد سے اولاد ماناں آنپڑے کیدہا ماں رہیشے تو ٹھیک شے، کیدہا میں نہیں رہے تو نہیں ہمز میں، آوے، چمکہ، اولاد ناں آپیں ای شیکھاونڑ ڈیسان تو آنپڑے کیدہا میں رہیشے، شیکھانونڑ نہیں ڈیاں تو نہیں رہے، نہیں آوے، ایوا حساب تھئیں آنپڑے تھوڑو سوچنڑو ہووے کہ آپاں نیں شوں کرنڑو شے، شوں نتھی کرنڑو، ایوا حساب تھی تو جوانی جوانی ہوئیسے، بچپن میں تو کائیں نتھی کرتو، ای حساب سیں ہوں جنیں مل میں کماوتو تو رات رو رو یووکر مل میں زاوتو تو دینہں رو رو جیووکر بھاجی رو کام سنبھالتو، وری رات رو مل میں وری دن رو گھر جیوو ماما رو کام بھاجی نو ای سنبھالتو کرتو، ایم کرتا کرتا میں پورو سال ڈیڈھ اے کام سنبھالیو، مزوری کری محنت کری۔ پسے ای سال وری ماں را دہاڑا باندہیا، دہاڑا باندیا تو موں نیں ای خوشی نہ تھی کہ ماں رے زکو خوشی ہوئیسے انسان نیں ماں رو ویواہ کرنڑو سے ماں ری خوشی سے، اتا رے ماحول ایوو سے تا رے ماحول بیزو ہتو، ہیک حساب کتاب بیزو ہتو، تا رے خوشی ناں تھی منیں، پسے آئے تھی، دہاڑا باندہا ماں را مثال اے کہ ہوارے ماں نیں گھرے بیہنڑو سے ویواہ کرنڑو سے، ماں نیں فون آیو، فون بھی نتھا نیاپو آیو فلانڑے دینہں، روانو کرنڑو اے مامے وات کری کہ ہوارے زانونڑو سے گھرے، ماں نیں پرنڑنڑو ئی نتھی، چمکہ ماں نیں شونق ئی نتھو پرنڑنڑ رو تو آں رے حساب کتاب بیزو ہتو، اتا رے حساب کتاب بیزو سے، پسے گیو تا رے اے چھٹھی واڑو کام ہتو، جیووکر گنڑے لیدہو، مہینڑو پورو وانرا کھایا، ماناں جوانی ماناں شوق ناں ہوے پرنڑیا رو پنڑ زوری حساب سے کہ دہاڑا باندہیا تو مائیٹاں ری وات بھی راکھنڑی سے ائیں مائیٹ نو مہینا اپاڑیو تو کہیو اینی وات نائیں راکھی تو کائیں ری راکھاں، ٹھیک سے کو وات سے ئی نئیں، ماں رے لازمی کہ جیکو گراں ری گنٹی باندہی سے تو نبھاونڑی بھی سے تو مہینو پورو وانرا کادہا، مہینو وانرا کھادہا تو اماں رے سائیں کنڑنک واڈھیل پڑی ہوئے تقریبن بئے ترن چار ایکڑ کنڑنک واڈھل پڑی ہوئے، ہوے ماں ری ما باپ جاتا رہیا، میں کہیو بھائی موں نہیں بیہوں، مائیٹاں نوں ماناں نتھی راکھاں، ماں مہینو پورو وانرا کھاوا ئی نتھی، ماں رے آنونڑو سے کنڑنک اپاڑنڑے ، ماں نے تمیں ہمت کراواں، میں جائے کنڑنک را گڈا اپاڑیا، بہ ٹے دہاڑا اپاڑیا، کڑنک بڑنک ایئاں نیں بھیڑی کراوی تو ماں رو مہینو آیو پورو تھیو، مہینو چھیڑے دہاڑا باندہا کہ فلانڑے دینہں زان لے آوسو، تاں ری سستائی رے ٹیم ماں توں اعتبار کریس کہ پانس رو ڈیزل موٹو سے، بئے سو رو ڈیزل ٹریکٹر ٹرالے ماں بھرایو۔ تا رے ملکانڑی ان گھر ڈھکڑا سیں تو ہوے اماں جیوو کر بہ سو اڈھائی سو رے ڈیزل ماں پوری زان ٹرالا ماں سڑی پرنڑائڑ گیا تاں رے اجیو مامو حیاتی ہوئے، اجیو مامو کہے ماں رو بھانڑیجو پہری پرنڑے ریو سے موبھی، تو ماں رے کار کر، تو سستائی رو ٹیم ہوئے، سستائی رے ٹیم ماں ڈیڈہ سو روپیاں ماں اوٹ موٹ کار کری، اے ماں امیں بئے لاڈا پرنڑنوا گیا، ماں رو سوٹ بھی ہوئے، اچھا ماں رے گھر ماں جیکو سے بئے وری ہوئیں، تاں رے ای ٹیم، ٹیم ہتو، اتا رے جیکو ٹیم آیو سے، اتا رے زو جکو ویواہ کرنڑو سے آنپنڑے سوکراں رو یا سوری روں، تو کم سے کم ترن چار لکھ روپیا ہوئیں تنے جیوکر ویواہ کری سگھاں، ائیں مانگڑاں سے، سادی سے ان مثال کہ امیں سوڑیوں خالی لیوا زو تو بھی تقریبن نتھی تو ماناں پانس سوڑیوں لیوا جو تو گھٹ میں گھٹ ستر اسی ہزار پانس سوڑیوں تھائے، تاں رے سستائی رے ٹیم میں خالی گھڑی ٹھرائی ہتی ادھ کلے ری بارانہں ہزار میں، تاں رے سادی بھانو ہتی، اتاں رے ایوی مہنگائی ودھے گئی سے تو اتا رے مانڑو زکو ای حساب زوئاں ساں تو اماں رو وقت گزریو، بچپن تھی کرے جوانی ہوندہی بھلوں گزریوں، ماشا الا ای وقت یاد کراں ساں کہ ای ٹیم ہتو، سستائی بھی ہتی ان محبت بھی ہتی، ای مانڑاں میں قربت بھی ہتی، انسان رو لحاظ بھی ہتو ہر واتوں ہتیوں مائیٹاں میں دعا سلام اگتے پوئتے وات وگت کیوا حساب سیں موٹا سیں وات تھائیسے چیوا حساب سیں ما سیں وات تھائیسے ننہاں موٹاں رو ایک ادب کرووں کھپے، اتا رے جیکو نسل رہی، ای نکو اتاری نسل رہیو ای باپ رو ادب نتھی کرے رہیو، کیوا حساب سیں، مثال کاکو سے زاں اینا سیں موٹو سے پسے بھائی سے تو ڈاریک اینو نام لیسیں، رہیو فلانڑا اینو فلانڑا، اینو کاکو تھئے رہیو تو اینے کاکو کہتا شرم آوی رہیو سے، تو حساب زوتاں وقت ٹیم ایووں آوے گیو سے، کٹھور آوی گیو سے ای حساب تھی اتاں رے جیکو نسل ری وجہ منیں تو زویا میں نتھی آوتو۔ آگر ایئاں ناں نصیب سے آپیں چلو ڈوکھیا سوکھیا ڈینہیں چلو گزارے گیا ٹیم نیں کاڈھی زاشاں، آپیں ایئاں نیں ہمازانڑاں کہ کیوا حساب سیں موٹاں سیں وات تھائیسے، ڈاڈے سیں وات تھائیسے، کاکے سیں وات تھائیسے، ڈاڈی سیں وات تھائیسے، نانی سیں وات تھائیسے۔ پنڑ اتاں رے اولاد جیکو رہیو او نتھی، چم کہ آپاں میں مصیبت ای سے کہ تعلیم سے نتھی، چم کہ میں مسئلو ای سے کہ آنپڑے چلو میں ایک مثال جام کوشش کری پنڑ مائیٹاں نیں مجبوری تھی ماں ری مجبوری ہتی ماناں کو حساب تھی ناں بھنڑایو تعلیم ناں ہلی، میں تو جام کوشش کری اولاد نیں بھنڑایو، ماحول ئی ایوو تھی موبائیل ان ٹچ آئی گیا گھومائے لاشیائیتے، ائیں کڑاں بڑاں تے انیں سوکراں نیں پرنڑائیڑ زایاسیں تو خرچا ودھی گیا سے جے سادی لیا تو کم سے کم چار پانچ لاکھ ری ساددی کھپت تاں رے تو لاڈو پرنڑائے آواں، اگے سستائی رے ٹیم ماں ودہ میں ودہ پنجاہ ہزار ہوتا تو لاڈو دھوم دھام سیں پرنڑائے آوتا تو بچپن بئے ہزار بئے سیں لے کرے بئے ہزار چھ ہوندہی یعنی بئے ہزار چھ ہات آٹھ ہوندہی وقت جیکو ہتو بھلو ہتو ماں رے ہمزنڑ سیں ماں نیں ای حساب آوی سے کہ بئے ہزار بئے تیں کرے ہنڑیو، تعلیم بھی کری بہ ٹے کلاس، ای ٹیم بھلو ہتو، اتا رے جیکو حساب کتاب رہیو، ڈاڈہو ڈوکھیو آئے گیو سے، اتا رے ایک حساب سے سادی آنپڑے زاں اتارے ٹیم میں بئے ہزار بہ رے ٹیم میں بئے ہزار یا ترن ہزار روپیا تولو ہتو اتا رے ساگی تقریبن نتھی ترن ہزار بٹیٹہہ روپیا تولو ہتو، غریب مانڑو شوں کرسے، بیزی وات کہ کہ آنپڑے اولاد میں تعلیم سے نائیں، تولیم ہوئے تو آگر جھنجھٹ میں سے نیہرے آگر تعلیم کرشے ائیں ذہن ٹھاوشے تو ماناں آگر تھوڑو ودھشے، زیکڈنہں ناں تو منڈی ماں دہکا کھاشے ای پالک واڈھشے ان ویسسے مزوری کرسے ٹیم ماناں ایئں پورو کرشے پرہو، تعلیم ماں ماناں جام فائدو سے امیں تو جام کوشش کری پنڑ اماں رو فرق کوئی ناں تھیو، ہوے شوں کراں تو ای حساب سے، ایک مثال سے کہ لگڑاں رو وگو لیو ایتلی منہنگائی سے۔ اگے سستائی رے ٹیم میں لگڑا لیتا تو سستائی رے ٹیم ماں بہ سو اڈھائی سو رو وگو زڑتو، اتا رے ساگی وگو تقریبن ہات آٹھ سو رو وگو تھے گیو سے، اچھا ہات آٹھ سو رو وگو تو تھے گیو ماشا الا وڑے سلائی اینا تی وڑے ڈبل تھے گئی، زاں بہ سو ماں ماناں ہیک لگڑو شیوڑاتو وگو مردانو وگو شیوڑاتو تو بہ سو مان شیبی ڈیتا اتا رے ای ساگی درزی رہیا ای ہزار روپیا سلائی مانگے سے، غریب مانڑو ہزار روپیا چاں تے لاوے، ہوے آٹھ سو نوں وگو، ہزار روپیا سلائی، ہوے گھر نوں کرے کہ بیماری روں کرے یا سوکراں روں کرے یا آووں زائوں کرے ہوے مثال بہ ٹے سو روپیا منڈی ماں کمائے رہیو سے چیاں گزارو تھے، چمکہ تعلیم سے، دماغ سے ہر وات سے پنڑ وچارے ناں کوئی سپورٹ کرنڑ واڑو ہوئے، اگر کو ٹیکو ڈے سپورٹ کرت تھوڑو سہارو آلے تو ماناں تھوڑو کے ناں الجا آوے، بنی بارو کریانتے تو ای کام نتھی ہالتو رگو مزوری کریاں سیں بھی کام نتھی ہلتو۔ آنپڑے سوکراں نیں ہمزائو، تمیں پانڑ بھی ہمزو کہ ایوا حساب تھی، کیوا حساب تھیں تھائیسیں، نانہاں سیں موٹاں سیں تھوڑو شیکھنڑو پڑشے چم کہ ای وات اے دماغ میں انسان نیں کہیسے کہ تعلیم سے اے نیں دماغ میں وات لاگے جے نیں تعلیم نتھی اے نیں بھوسو بھرل سے پسے جیوو ڈھول وگاڑے راں ائیں بیزی وات کہ ایک تع آنپڑے تعلیم بھی سے، مزوری بھی کرے رہا ساں، بنی بھی کرے رہاساں، بیزی شوں وات سے کہ آنپڑی قوم جام نشاں نیں پویاں تھے گئی سے، ای حساب سیں بھی پوئتے تھی گئی سے، چے ناں کرے نشو سگریٹ سے، ہر وات اے ماناں نقصانکار سے، پنڑ نتھی ہمزتی وات آپری قوم نتھی ہمزتی حالانکہ پاکتان نیں اندر کو سو ماں داہ پرسینٹ سے باقی نوے پرسنٹ تو ای سے کہ نشا نیں اندر چمکہ ایئاں نیں ذہن اندر ای واتوں لاگشیں نیں، نکو ہمزیں ای واتاں نیں تو ای حساب سے تو بدہی واتاں نوں ایک ذہن ٹھائنڑو کھبپسے باقی ای وات کہ ہوے آنپڑے وات ای کری تی کہ بچپن واڑی کہ بچپن سوٹھو لاگیو، تو بچپن بھی سوٹھو لاگیو تو جوانی بھی سوٹھی لاگی، برحال ہوی جکو ٹیم آوی رہیو شے ای ٹیم ڈاڈھو ڈوکھیو زائے رہیو سے، تو اینا کرے حساب کتاب بدہو ماناں ای حساب کتاب سے پنڑ ماں ری وری عادت سے کہ ایک وات ری اینیں اتھلائے اتھلائے کریش ان آگرلو وڑے کہتو ہوشے کہ کہ ایک وات نیں اتھلائے اتھلائے کری رہیو سے تو بدہے منیں کو ہمزے میں وات نتھی آوتی تو ای وات نیں وری اتھلائے وری بیزی وات ذہن میں آوی زائے تو اگر ودھائوں، تو ہئی حساب سے کہ امیں ہاچی ناں ہاکلے سگھتا سینکل ہوے اتاں رے سینکل موٹر ہاکے رہیا ای حساب کرتا اتارے تھوڑو صحیح تھیتو لیول سے باقی جوانی تو جوانی سے بادشاہی سے، نکو کوئی ساتھ بھی ہالے